kami tu men la dem berayau tu kan, kami berayau, berayau kan notot ikan kan notot ape ayam bruge, jadi kami tu untok menjaga kesehatan kami tu kan biasoe kami tu balek jak berayau tu kan biaso kan anu kami kan biaso nanam anu nanam sehai dewek, sehai tu kami tu, sehai tu kami tombok atau rebos kami tu biaso tu, di rebos di mak ayo minum, di minom ayo nyo tu kan ha bepanas awak tu, awak tu bepanas men la minum tu, ha biaso tu kami tu dem berayau tu ha ntok mengatasi awak kami sakit kak, na kadang- kadang tu tuh ha konyet la, same tu kencor, ha tu di tombok, sehai, sehai kan pedas ye tu kan bekeringat men mak toboh tu berebos ayo e tu, nah biaso tu kami tu la dem berayau dem berayau notot ikan notot ayam bruge tu nah, kami tu kan badan tu mben balek lagi sehat, kesehatan kami tu ha kami tu biaso e kami sekluargo tu galak ngerebos, ngrebos daon- daon tu la daon jerok campor dengan daon anu, jerok tu jerok nipis campor dengan daon anu daon sehai campor gale he tu kan he jadi, men care kasar e tu la anu pule. La jadi teh, mirep teh, men baso indonesia kak teh nah kami tu bukan teh, daon sehai daon konyet ha daon jerok di rebos, nah di rebos tula ayo di minom ha tu, he tu biaso kami galak minum tu la nak malam, dem berayau balek la dengen badan awak tu la dem mandi minum tu nah di sampeng tu juge men kami kak kan banyak di doson tu banyak min minom kopi, ha tu kopi kami kan kopi asli jadi kami tu menganggap kesehatan kami cokop minom kopi angat dem awak tu sehat, ha jadi dak pule susah- susah ige notot obat tu dak olah, ke kota dak olah notot obat cukup kami ni minum kopi atau sehai kencor konyit la di rebos ayo tu di minom nah tu ntok kesehatan kami tu dak olah kami ke rumah saket ape prekso- prekso nia tu men sekedar saket awak temasok demam tu, nah tu ye gale tuk mengatasi masalah tu kami galak ngunde krek awak kak di kerek ato di candok, nah men di kerek ape di candok tu awak kak untok jage kesehatan tu la sip, nah kami tu jage kesehatan tadi kan la kegulang lagi kesehatan tu kami anu daon- daon tu la so. Sehai ape anu kan kami rebos, ha bias- biaso e tu jadi kesehatan kami tu ha di tambah ayo minum kopi, kerne dak olah kami tu makan ubat jak kota tu, pel mengepel dak olah nah nah kami cukup mun itu be, ha kami cukup bekerok bekerek, bekerek baso kami tu bekerek, bekerek tu kan awak ni di kerok di kerek kan ato di candok nah, di candok tu kan pake bloboh tu, bloboh gelas, gelas bloboh tu pake api, nah tu men awak kak la nanggong nia kami ni jago kesehatan kami tu kami biaso e tu bekerek dah tu di tambah be candok, ha becandok tu pakai tu anu tu bloboh tu, bloboh kami tu bloboh kan gelas ha base kami tu pacak di sebot je bloboh tu gelas, gelas tu tapi di bukan kalo bloboh tu kan jak plastik nah kak kan bloboh e tu jak gelas, na jak gelas tu kan njok api delame, di njok api dalam e tu nah tu candok name e tu, ha tu ntok jage kesehatan kami, kami dak olah he ape tu e beli ubat ape tu, ha makanan yang di buat- buat uwang tu dak olah dari apo ape baso indonesia tu apotik tu dak olah cukup tradisional tu la minuman kami tu ntok menjago kesehatan kami tu. ha dan lagi kan anu <noise> doktor kan dak atek jaoh jadi dak mungkin kami mrekso kesehatan kami, jadi kami ngolah dewek ntok jago kesehatan kami kak, kecuali men kami kak anu saket parah nian dak pacak ape- ape ao kadang- kadang kami kan galak eh anu kilo, kilo tu kan ke anu ke nontot rumah saket di kecamatan nah puskesmas nah model tu la paleng makan obat, tapi kalu secara tradisional kami dak olah kami ni, tutop- cukop kami ngopi daon- daon sereh ape tula di rebos di jadi sikok, jerok tu di jadi sikok minom nah tu la kesehatan kami, ha ntuk jago kesehatan kami selame kami kak, nah dulu kan dak olah dak katek baru taon kak la yang ade puskesmas, jaman dulu dak katek, jadi untok ngatasi tu ayo- ayo itu la ayo eh yang di rebos tadi jak sehai, konyet, daon jarok dah tu ape lagi eh ape be yang bau e ape tu, ade pule akar ape tu kan, akar ee lape, akar bolo pacak, pakai ape kan akar- akar la, akar anu ubat tu kan ade kami tu, nah ku tu dak apal ige tu batang e, batang e apal ige, akar e untuk ubat. Ha tu yang kene kami tu ha ya ter tebukti emang dak atek nia kami tu uwang saket anu tu, wang lompoh ape tu olah lompoh jarang jaman dulu tu, kerne kamu tu jago, ha cantoh kami kan umpama e dapat nontot laok tu kan dak baseng laok tu kan, laok tu dapat la ayam bruge tengah utan, dapat la e anu ruse, kan tu kan anu makanan anu yang ye idup nye tu dak de kene makanan luar, nah jadi dak olah, ha jadi ye kan makan daon- daon yang di dalam utan tu la, makan ulat makan, jadi ye tu laok yang kami konsumsi tu jak utan tu tu la men jangkal kami, mencegah kami e kecuali la di kota kan man mantak ayam anu ayam ape tu ayam yang piaroan wang tu la pakai por jadi la dak padek lagi ye itu la mudah sakit, kan kami tu dah ayam bruge tu ayam utan tu mantak kami tu, ruse dageng ruse nah itu, nah tu la untok jago kesehatan oke.